Seseiara dze, aho - hoͻdzen pɛ nnda famu oo. Afei so sɛ innyi ahoͻdzen a inntum nnkͻ wo ndwuma ho. <noise> Ntsi aberbiara no, emi dei mosoɛr anapa a dza meyɛ nye dɛ, mutu mbirika, muhuhur nkakrankakra na afei mfifir ba mo ho a na mekoguar ntsi mususu dɛ ͻwo so yɛ dɛm. Na dɛ mbrɛ meyɛ dɛm a muhu dɛ m'apͻw mu atsentsen no, megye dzi dɛ sɛ eyɛ dɛm a woara so mpo benya apͻwmuden na enya ahoͻdzen paa. Ntsi hyɛ ase dɛ irutu mbirika anapa biara na woho bɛtsentsen wo.